शरीर ना हाइड्रेटेड स बचना ऊ वास्ता सभ हू पहला पानी हालो पीवणो चाइजा। एक हाथ नी पीवणो चाइजा एक एक कर थोड़ो थोड़ो करन पीवणो चाइजा। शरीर में जो ऊर्जा चाइजा बा पानी ऊ ही मिल्या करा है शरीर में पानी री कमी रेवा ला त मिनक ना सही फील कोन हुआ और बू चल्ल भी कोन सका। हाइड्रेट हुआ री हल्लि होया करा है संभावना मिनक ना पानी रू उपयोग हमेशा समय समय पर कर लेवणो चाइजा। क्योकि जो शरीर री आवश्यकता हुआ है नी बा सत्तर-अस्सी प्रतिशत पानी माता ही निर्भर करा है।